أنا شخصيا منقدرش نمشي، أما لوكان كنت باش تحكي على شخص عادي فعدد الخطوات اليوميا تقريبا يكون بين سبعالاف حتى عشرالاف خطوه، هذا يعتمد على النشاط اليومي و التوجهات الشخصيه، خاصة إذا كان الشخص يمارس الرياضه و لا يتحرك برشا في يومو، و بالنسبه للسمانه إذا قلنا سبعالاف خطوا يوميا يعني في السمانه حوالي خمسين ألف خطوا.